أعتقد إن أقدر أمشي بين خمسةعشر إلى عشرين كيلو متر في اليوم واحد ، إذا كان الجو معتدل ،وما في عوايق، أحيانًا أحب استمتع بالمشي في مكان -ال- طبيعي، وأثناء السفر، لكن بعد يعتمد على النشاط، والوقت المتاح.